A bii bta bo, agaadni, bgí ngi wiyi; Ndu ujasi mo waati waati, umbiiŧa bi bta ma ngi riiji mo. Waati ma bta ma bareni fdée, ndu ujasi mo ubiiŧa binyaanti riijina baso liiti raabi, liiti raabi.